ممكن أستخدم إستراتيجيات معينة أسترجع فيها إنتباه طلابي، من خلال تغيير أسلوب التدريس اللي يلفت إنتباههم <hesitation> طرق طرح أسئلة <hesitation> مفتوحة <hesitation> تشجع الطلاب على المشاركة، والتفكير النقدى، استخدام الوسايل المتعددة، وربط الدروس بحياتهم اليومية، أو تغيير المكان إذا كان ممكن، أو تقديم تحديات، أو -مست- متسابقات.